Ajan nuu ñandun me'en vidnii, ngununitu inka tayee ajimen ndanmen nuñene tukumen nduju tutan kuá inkii yenen menji ndame untune iñi ndunjuá, ndenijaiyu ndukune yu'ume kutuangue toino jainngui ñeñi un taco yen ndaumen taka ñenejin nda'me.